Moi'ye do tie yo. nasa. soleha, nake nake, muni'rio, manu'bete ama fle pagi se bela sei am bre ibada <hesitation> am bre'se am bala waya am ikoi ibadah se fa mau sifu am lo'fole am mae cef am male tom'raife leo am male am ra fe se pindak miam am male lo'lohok heleu sampe boutua am bala waya am sof am sof cef am sof cef am paka bra'da rani cef am male lo'lohok leu am tak niuw la tafa ye el tafa ya sa- sa fatafa cef yal fita kala nem am soak'ra sefa mau se sa faya we le. Ye we'le ya tikuba sefa mau wa- wane sefa ita wanem yoi, tafa yailak ya yasa fita wanem tua kaife am soko sei'nime kaste lem kar'warta bangka la <hesitation> bangka la, <hesitation> am bale hi nawa do'ha fua am bala hel fita matik lo'foly ne faya cef am bale, am mutafa sifu am uma waha sefa mau am sara bol'loh sifu, sefa mo sifu am kalai'ra cef sefa mau am ai am mae lo'lohok kra. am mae lo'lohok krai cef ama mai im'bra am hute matik am bale wa tafa leu sefa mau tei'faka iva am bale leu ham bale am toto sifu ya kam ese am ese niuw faya.